Ti kala akwa tsiyar iyarna yar waza waza ta yar kin kidu sutah iyar na ada eh yar da wuleh yar deh wulah toh saka tiyarda waza waza ti zindi ba darda tsuhwe dziga dziga ta babarna yar ada tsuhwe darda tsuhwe dziga ndada tsuhwe dziga maga da aka wazani tage tsuhwe dzigarneh meh adiya kal zir rar weh ga thakati apanauna meh adiya ta kar zir ara weh kuma ini magata eh dabari ni weh toh ga ka madar zir atah dar mbwanai amma lai tageda eh zir adiya dar bwanai ahar neh weh ahani ti yar kala ahar iyar yar aka babar yar yi tsunwe kali yi kati sal yi kati sal kuma akwa vi tiyi kal sal nda kuma ani tsu ahani sunam tiyada yhe avi a har babarna da antiya da luhun ye ayi vi are harna yada eh yada eh yi sunwa ye madarna koma dar deyada sa wahala weh apeh yeh sunam tiye wula hahar babarna yarnda antiyi tiyitarsuka eh akwa nyeldi nar ni wazar na di dar mbawani wai wazarna di dar bwani weh ndar kirna ka suwa nyar kawyeh nam tiya kwa nzi ngar kawyeh nam tiya kwa kuma shikenan dzi ka siya kwa yarwa dzi si akwa yarwa ni kuma ani yarda nzai yar da nzai akwa to yarwa ni yaryanta matar. Yar yanta madar kuma yar di dar bwani weh ndza ka kasukuri ni ndza da eh yi mah ya da eh kasuku yar kalati madar yar yar kalti madar yar yar kuma hyel suna ha pari laka madar ni ndza diya da wula aurer dar weh hyel sunwe kati tuni hyel kuti tini koma alhamdulillah har madar nam tiyar yai nda kuma ake sauki dar da kathar dar da kathar ndini yeh ada kathar ndini yeh ada kathlar dar mbwei sosai lakar kati mwala lakar ta kati mwala weh ini akwa taimakeh ma tunda dara ka kathar dar ta kati dar kuli ni are hani yi dza mamar dar ndini ada sunu nana ndani ada sungu nanai alhamdulillah da veh tira kuli ni a hani adi tsohu teyi tara ehnda hyel ta vi tiyar aka vi yar weh toshu dar ta zinda weh ama kathar gomnati dar ka mbwai tarka eh hyel taimakeh tidar anta dar da eh dar da eh toh kulini ana hani alhamdulillah dar ka vi tira dar da nei duve yada sumeh dar da leh swarar dar da dalbarai zabi ya da mbwa ga da mbwa kulini ahani yi gwaidn ana hyel yi guichini ana hyel ko kume sur watchi aka mi kulini adi dukweu weh hatsi ni su mbatu sur kolini koma kaya dzau dunya changyzy ana kuma duk da haka. Ta duniye changyzy nima tsuh aka sauko dole gata sunyeh gadiya nteh weh tunda hyel adai toh gata sumeh gadiya nteh weh shine kulini ahani nziya akwa nduya sai aka hakur weh adiya eh weh dunyar kulini kutar ka suwa adai apa watse wa koma watsi ni su kura gate eti adiweh ama kulni su taga ta eti ni ma adiya ta mbuyanage aba sunam watsi taga da eh ni weh saboda haka yar godichini ana hyel ka kome ashina mur kibaku ka mur godichini ana hyel ka kome ashina kubaku thumar dar adeh thamadar tha nthi whei kowani su akwai su nam tagada murti kwa sunta ata enageh ampani saka khah sanda ta ga eh adiya eh ka amfani weh saka laka koma aka amfani ana hani yar godichi ai an hyeliyar ka komeh su nam akwa tsiyaweu kuma tiyi tara yai kuma nam ti dar tara yei kuma ka hyel mbana tidar ka da mbwai vir dar dar ma apa yanda ti tar mbwai vi ka kalati tatar ka hau akwa ki dar kuma ka dar mbwai ka dar kalati titar kuna kadar mbwai ki ka dar nzai akwa sursum ta dar da sumeh ka hyel mbana tadar kadar sumeh sai godiya. Alhamdulillahi makwaptchi yar da nzi da yar diy saga suwa aka mwakwapchi weh yar di saga ngalizi aka mwakwapchi weh mwakwapchi ata si har ta hira yar ta hira akar dar kuma mayar sukar akar dar madar si ko nda da ah tsumeh anayar angweleh yadi garadi ndi angwalehar kibaku weh ah ah yar ta gati to ani yar da ngusi yarda hira yarda ngusi yar da hira to meh hana dar aka nyar kibaku ni ani dar da ngusi kari a yapa ndaku maga tahanar da su tanda gusi wa ai adiya eh weh yada hanadar ma yei sukar ahani shikena madar hin lakar kuna ata pi ka hanyi lakar kuma ata neti ka tara lakar kuma at ndzai tsumeh nayan angwaleh ani ngar ki tsumeh naga angwaleh yar da tsumeh yar da tsumeh yarda tsumeh to dar ndzai dar da ngusi to tara da nzai ka kosi ni thaku ana komai ana hyel daku ana hyel komai ana hyel toh vi tiyakwa kona apa ma var thue thume ye apir mwa thira akwa viur thume mur muri yar mwar tsuweh yar si ah ashinah mur tara akwa aure yar tara akwa aure ya si za mwari mwala ya shikenan mwala ya tsuwe yar ta laha vubeh thumeh ana hana viti ga kwa ndar diya ngalizi weh dar diya ta mba weh viya daku ini vi nam daku. Sai vi kwura mpa adiya kwa ni ai daku vi aka mpa dza kwa wei vi aka mpa ni adi daku wa ai tho vi ti ya kwa kuma sai godiya yar di da suwa aka ndeh wai yar diya ka ka ka dar weh nar na ata si yar ta kurei sukar aka dar dar ta tara ndar na are bala si yar ta kwarbi sukar dar ta tura za ta tar lafiya ini ndaku sukura ada kuri adiwa sukura ada kuri adewa ma ga mbar mbar kana ana dhi ma vir duku ma adiwe tunda gara ka nda ada nzai lapiya da daku mai gara ka nda adiya nzi lafiya weh ai adi ndaku weh antu ndada bara nzai aka ndini ka zurkuni zda daku ama zarku adewa ai adi daku wai kulini ana hani gada bara nzi aka deh gar da si lafiya ka ndufenya hyel mja ada thutsi thakar daku ama gara diya nzi da ku aka thufarnewa hyel adiya thutsitiga-we anahani nkwai nam tiyi tera yai ma ndar nutu tira nkwair na ta taba mpa aka makubtchi weh kwai na ta taba mpar aka ndate walleh weh ana hani dar da nzai aka ndaz makuptchir dar dar da nzai kal kal dar diya da mpa weh yhu nalir na yadiya mpa aka da weh kuma dar di halir na madar na ma tsu a hani da di saba liba ka ngal di weh dar ta saka tasi zi aka zir gurar dar weh har asuna yi gudichini kura ndi ta ka thama a a amadar na ni akwa su kulda sai dodiya a hyel yi gurchina na hyel su koma. Kulini ahani danam pudum tayima yata mbuzi ka kati tadar akwa waya ki lawar tadar darma dada katara kayar lawarzi ani ndzai akande magara ka ndai aka vua ta nzai ah hani weh sudakur adewe saboda haka kuli ni ahani ndzar dunya ani sai adua madi adua weh sadi taga nzai akwa weh ai sai godiya sai goidya sai godia yi godichini ana hyelarna ka hang yi godichini ana hyelna ka hang nzai teyar nzai aka thakal kirna yardi sakampa tizi tsatara hani weh yi ta saga ngali tini woh antiyi nzai aka za ta hyel tuulsi mpihari asuna ya nzai sadakur aka za fitiza kwa kuma ka hyel lar vi ndzar ni ka zi nzi akwa yi nam akwa ni kuma var ti nana baratara yata nuri azuni madar yar akwa tseyayar kuma ka hyel ngar tidar kamar yanda ta hyel tara ngar tiyar shikenan dar ta nzai akwa duniya ni lapiya ama magara ka ndeh ta ndzai lapiya ka vuwana weh kara diya kalanta dunye wa kuli ni ahani madarna alhamdulillah nadi ngali tidar abwa weh yadi ngali titar ayi vi weh yi gwachini ana hyel ka hang asuna ya kwa akwa yarwa yi si akwa yarwa farna ka ya kume kabu yidau tiya tara ndzai akwa yarwa yardi saga ki tiyi ndzai akwa yi changer ki ka nduku ti ndar kina kachenge ki ka sudeh. Nam makur nkuyi dzi dulba ki tizi hau tira akwa tizi hautira akwa har ku lini yi tsuwa akwa ki ya ri sai godiya hyel thutsitini ka hyel nar barka anti ka hyel nar barka akwa vi nam tizi muri akawa yi ma ka hyel si aka nana ya ta mwar azini lapiya sunan akwa tsiya yar kuma adeya piyar ndar anda wuleh weh hyel anda wuleh teyar kaka sunam nam akwa tsiya yar danan tsara nkar ana yar kulda aka madarna thakar azi kuma nar surni yadi hana di apar sakar kulda weh ana ti thakar hana kulda ana zurana tho thakar kazi kuma anar surni asuna yara kwa tsiya hyel ana da wole tiyar kaka madar na kuli ni ma di hyel we su adi damu tiya da wul weh hyel ani da wul tiyar kaka madarna hyar da ndai. Anti sunan tiya dar ti dar tarya yai nam kwa tiya dar tara yai ma ka hyel kalati ana dar dar nam tyi tara kala tidar ma ka hyel wul tidar nanti akwa tsiya adzi darma yai ti darma yakwa tsiya hyel anti ndaram tara kara aper kami ti yar ka ka madarna akwa nzar dunya hyel anta mura nar surni antu nzar dunya kulini madi hakuri weh saudi tiga ta eh weh antu maga kwar ndzai dunya taga da mwari wual ma ndar hana gheh usi na ddi weh ndar hana gheh ma ga mbuksiya ma adi weh dunya kulta tsilizi kowa kazi ndzai aka hankalini mapar gati nzai aka hankalinar weh adiya taba tiga tigar eh nda aka nde weh ka ga ka hankal neh ka ga mureh aka hankal neh gadiya ka hnakal ngeh weh hankal neh adiya ta mwar kalkal weh.